Braziliya madaniyati, afrikalik, evropalik va mahalliy aborigen elementlarning qiziqarli aralashmasidir. Samba va bossa nova kabi musiqa janrlari, shuningdek, Rioda o'tkaziladigan karnaval, Braziliya madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi.